Karaha kizitigna anga anao niany zay eh, ao koa sara my anao va? Hay, eh anao zakay koa so de mba misy raha azo hifampizaragna lahy fa mba zarazarao my fa aza de arahanao raika akany, aza de tazominao raika akany any fa, io my any raha hahafaty sy ahatratra areti-po raha karaha an'io, fa rehefa misy raha sy zaka anga de zakay aminay ah, ino my nga mampa namagna anay?